A mæ festa preferia o l'é o Dënâ perché inte quella giornâ lì se raduña tutta a famiggia in gio a-a töa e chì in Italia a l'é unna tradiçion molto importante quella de festezzâ, de passâ e giornæ de festa in famiggia ma soviatutto à töa à mangiâ e beive ben. Scì o l'é pròpio o Dënâ a mæ festa preferia.